<hesitation> أول شي هى نفعل كل الأنظمة على الأرض، وبعدين استخدم كل التقنيات المتطورة، بش نصدر الكائنات الفضائية ونتعاون مع الأفضل، العقول البشرية والروبوتات عشان نقدر إيش نوجف الغزو و نحمي كوكبنا من أي خطر، ييجى ليه ونحاول نفض أى شي يجى الكوكب.